Ia, fomba fitehirizako dong'olo lay ndreky dong'olo be ndreky, miramirana araiky pômy de tera tiô fo. Tsy asian̈a rano fekiny, tsy atao takany rano fekiny. Aviô koa fa misy robaka araiky, adoso izy in̈y tsy atao mipetraka iô eky beka tsy mamindra amin'ny san̈any àby io. Atao amy tany maiky, atao amy taniandra azony taniandra tsara. Aviô aminjay, koa tsara edy tsy takôfana izy.